Yaa kajia, kajatiuntuyo este taka este, este kisi lulia iootu kísí jaa kaso’atuyo ntucha vixiiyo kaajiituyo jaa ñaa, kasatuyo café, kaa saatuyo tooli, kasa’antuyo inn tinto’o nanitu yua jaa kasa’atuyo cafeyo kasa’atuyo toliyo, jaa sa’atuyo nteyuun chii kasa’atuyo nuuni cho’o ntuchiyo xii nauun cho’o maa te kasa’ayo nuu in kísí lulini, kísí luliun nuu kua’ayo tr kísí ka’anu nuu te nu nuu uu, uni ta’ayo jena’ayo te inn kisí lulini, te nuu kuayo staa ñaama, xii kasa’ayo uu staa suu, xii kasa’a staa, staa yuu yua, kasa’a yo nuu in kisi kaa ka’anuun no va’a kiuu kua’a jena’a te cho’o va’a chii yua chii kaasuyotu nuu te cho’o va’atu te este naun sa’ayo nuu inn kisí mayo te va maa cho’o va’aga chii tu kajiniyo chu’un vayo, tee va mas cho’o va’a te inn kísí kaa ka’anun chii va’a cho’o, chu’un va’ayo chu’un kuayo ñu’un chii te yua te cho’o va’a te kísí ka’anu, kísí kaa ka’anun yua, te taka inn te inn sartej naun sa’ayo, kasa’ayo inn tiví luli nuu kasa’ayo, este naun ntucha’a luli naun kasa’ayo jenayo yaa.